Wor Malaysian kunnen inin <hesitation> dib ede worr umoja kaabu ,Wor kun inin <hesitation> naden ishian woll futuu, yaani naden ishian woll kasa futii ishin obolleaf obollen wollin futu ammo ilman obbole lamani woll futi, amminen wor kunnen wor dib ede haorrunen orretuu. wor kun tab inin fedinen tab yaani inin ushirikianon wot dufeni, wollin tabeteni, wollin kolfeni akana. dib ede wor kunnen amminen horrinen hiorettaa. dini ishiannen dini ukiislamuati. mavazi ishiannen woyya naf kulli inama dossitu woyya nusu nusu ak surwali ccharekkoa hinneketu.